‘Ngo si taj si cháj akuan’ nī bin ‘ngō chuj kinachej ngà jamón nī nachej man ngà ‘ngō hia’aj a’bbî chuhuâ ko’o si si ‘hiaj nej bin ñan ruhuâ nej ki’hiaj nej chuj ngà jamón bin ara nej kasîti chuhuâ sartén dukû nej uta’ nej ka’ chuj ni tnachej ninj ngà jamón man nī dukû ‘hiaj síj ba chukwi ta achi’i nej ara nej ûta’ nej hia’aj bbí ngà rininj riñan ñaan rukû nī achi’i nej ngà rininj riñan ña’an rukû nī achi’i nej a’bbi nej nī bé taj nī ka’ ba chukwi ‘ngō hiaj bé ta nī ñan uta’ nej ‘ngō si min kafé si ‘hiaj nej bin si ûta’ nej chuhuâ ‘ngō olla ara nej nne ñaan ara nej kafé ara nej kanêla nī ara nej kasûkua nī tnachej nej nī ta ba ‘ngō si chaā unj ta ba taaj ‘hia nej kantu chuche nej ñan ’hiaj nej kantu chuche ûta nej nne ñaan nī a’nín nej chuche na’nin’ ninj chuche nī a’nín maan chuhuâ nne ni tâj man ‘ngō ka’ ba’nìnj hora si kā’anj hora nī bé ta nī ri’hia chuj nī châ nej rû’huaj.